Izy koa zah ampisafiadiana amy sakafo maraindraigny, haniny maraindrainy zany raha mamy na raha matsiro alekileky zah mba mihinana raha mamy satria o matetiky le raha mamy tsy dia voasokajy agnatin'ny ahagniny zany fa matetiky raha matsiro fôgna ohatra ny amy mantsagna na hariva fa aleko le maraindrainy mba ataoko raha mamy.